नुसते यांची नाव: वागोळे, हारे बांगडे, पेड्डवे, लेपो, धोवे बाळे। कार्ली, तांसो, कालुंदर, इसावण वा विसावण, धोद्याऱो। बांगडे, पांपलेट, सुंगटा वा सुर्गुटेयो मंकेयो। शेवटे, वेर्लेयो, खापी, चणक, मुधुसेयो। शिणाणेयो, ताळे, राणे, मोरी। तांबडे, बाळे, गोंबरे, तेस्रेयो, कालवा।